احدث مغامرة اني سوستها ايي- مرة اني جنت بسليمانية و ايي- استخدمت السكاي دايفينك الي جانت موجودة بديج المنطقة صراحة جانت مغامرة كلش رائعة و اني كلش استمتعت بيها و تخلصت من كل الخوف الي جان جواي من انو اني لا مراح استخدم هذا الشي بس لا فعلا اني سوسته و استكشفت فعلا انو اني قوية.